En Argentina una costumbri mu especial es el assau de carni. Es tradición de juntal-si amigus i familias pa comel carni ena parrilla i bebel vinu i estal de carava, porque essu sí, alos argentinus les gusta la carava. Izimus paquí pa Estremaúra que la hava quieri carava peru tien de sel cosa comparanti. Pos velaí, ajuntal-si pa bebel vinu i comel un cachinu presa con chimichurri. No pahi mal pran pa una fin de semana.